<noise> Liningo aditto moy am? To mi siiwti mi mooran gaasa am mi yan pellel siiwtare. Mi soodan kusel nagge ko je gertugal mi njooda mi nyama. Mi yan pellel soobaje am mi hira se mi hoota saare.